Sahil qadar inda tasir finnadum, yanisshuqulal Allah dawwara, ammannadum kula kan budor shuqul da, bidor bihaqqiq le shuqul wa bilga daʼilla kan gamma wigif, amma ba bigod kebas wa bigul asshuqul da bilga illa kan inta gammet wigif hadakula iman bel qadar bas, amma kan ma gammet wigif da ha inta keda alqadar kan ma tiʼerfa bessahi kula ma irif.